Nafɔ xɛsɛ tʋnʋ utukpa nu ɛlɛ ayɛtʋ mʋ atani akʋ tʋ nʋ ɔlʋɛ kɔkatʋ yiɛ zemʋdʋ nimaxa nʋ utukpa ayi netse ɛkatu utukpa kabʋɛ ʋwoviʋ ɔtʋɛ lanyi mɛ emli nidikadi kama ɛkʋdzi itiɛkʋ ɛkaka ma ɛkʋdzia mɛ atami xla mazemʋ dʋyɛ mʋ utukpa idikadi emli avli dzuklɔ akama kedzi atsi ʋgbata nɔkoli kanaa kedzi ama zenu duyɛ ɛfʋɛ dʋ ɛfʋɛdu mʋ atani kazɛ yemʋ usʋ mɛ ɔlɛ uwoviu di bʋakʋ afɔna zemʋ dʋnʋ ɔlʋ tʋɛ mʋ ɛkatui kɔbʋɛ lafa kumaxa no ʋlɛ ayi netsea mʋ ɛkatu ʋlɛ kʋ eyie zemʋ dʋ nʋ ayʋ ayʋ ɔla layɛa kitiɛ bʋakʋ azɔma ɔmaba ɔmakʋtʋ ya kʋ ɔdiamaba kafitse nafɔ dzofʋe bʋamʋ yɛ ilaɛ aba kaxɛsɛ fa atsi aya itsu ta kpɔnʋ itsuku kran mɛ anʋ ɛsɛ kazɔ mɛ tatu iwʋvlʋ wa dzakploa ɔlɛ iwoviʋ di bʋakʋ yɛla yɛ ɔlʋtʋɛ la yazemu dunu yanɛtu kamatu kɔmasʋɛ kɔ ma nʋ ɛsɛ kɛ.